افضل اني اكون عالمة مشهورة لان انا احب العلم واحب التعلم والفن بالنسبة لي ما كثيغ افتهم اشني هو يعني ليش الناس يشتغلون بينو فبينما العلماء اعتقد احسن يكون فائدتم يعني للمجتمع تكون احسن وهكذ